يا خويا أنا الماكله لصح بسيطه و نستمتع بيها هو الباطوط، تحيا الباطوط، الباطوط هذا ناس كاين لخرين يعيطولو الزفيط، كاين ليعيطولو كذا، كاين ليعيطولو بو مهراز، احنا جيهتنا حنايا رانا نعيطولو بطوط، هذا البطوط راه ساهل طول فيه وحد البنا تاكل تقول درت دالا في كرشك دالا درت دالا في كرشك ما نزيد نهارين منزيد تخرا.